yani do pujö naŋ di tiyanan ŋojik nawate ko luwalian tiki i sukulu lakin koju na do pujö naŋ di wate kune a ri'diki mede a tu sukulu kobgoŋ adi ko kunu de tu i kikölin logon 'ban lo'but tiyanana ŋojik kune liŋ tiki i sukulu

ņa ŋaŋarakinda ŋojik na'didik nagon gwe'de ko ŋojik kune yi si'daki kak ti koko gwe madaŋ yi tiju na ŋojik logon ŋun a tikin se kilo kp köti koko gwe ko metesi nagon ti koko köti konekon kita na könin na kogon kotumalu ŋaŋarakinda 'barik

ŋo togeleŋ nagon nan kokon ko nan a ŋien ki kune a ruguŋöki kuwe i kadi yu a nan kwakwadi kwakwadu tikinda ŋun tinate i gaju na man i lukata na tukwaje

burusut kulo kon lalaju 'n tindi kimaŋ a jone jo an tikindi 'balaŋ na kuku an tindi koyimöt an yurji yurjö an 'dukundi kak

a ŋojik nawate kune ti kendi' kenda kogboŋ ŋojik nawate kune yini ko kenda koo a böŋö mede nase diŋitan kune liŋ do pujö yiyiwu mede nase na a koko ŋaraki ŋaraki mede nase na parik

nan nyanyar biriö na kura lo wate lo kokopoyi parik

yee ŋojik nawate kune ködö a na'but ko koko kenda

yi tindu soronyö na'but ko a nake kaŋ i jur ni kune ko kikolin ka'de ka'de ko kukunda kode 'boka na sörönyö nagoŋ tokitaju piyoŋ i mukök a wasaka kunu kode' soron kunu 'biyani kaŋo a ko lalai na soronyö diŋitan kune liŋ

mijö na 'deti na kaaje na a mokim asan yi na 'deti yi na ko 'ba miyo ko sulun 'deti na ke 'burön ke sulunda 'burön de a nu nyoini ti na yi de a ko jondi 'bulötö na bgenge kisum 'dok

kinyo lo tiyu joŋa kadi a tiini' yi pirit natiyön naŋ ti 'bolo ko piyoŋ

nan tokitaju kenda na i ropakinda na jur lo ko todinikindö na ŋojik lo'di'dik koŋön nagon nan ti pun i kenda yu a gayerju na gwiliŋet lo ŋojik lo'di'dik logon nyu 'du'durundö

togeleŋ ŋutu' lo yiŋga kuwe loyit lo mimiyen diŋitan kune liŋ tomurek töyili lo gboja parik tomusala mugun na miimittu kata yu

Ko pirit na yawun kode puru welan do pipi lepeŋ lo di mimiyen dia a miyen ko di a miyen do i sekiŋe sekiŋ

'n yeyeju di ilo kiko' 'ba lo'but i 'delani na gurut kogboŋ nene' diŋit na köbuŋöt na gboŋ 'ban 'du'duŋgö ko do mimindi kitani na gurusu kune a do gbe nyöbulö 'dumunda

kenda na a tikinda nan koŋön i kulya ti denda na kulya ti tokelan a tinda an 'dok kita i pirit na tokelan i dawa'yu na ayaniko ka'de ka'de

a anyen do bgoŋ nago' yani kunök kiŋajin ti towora ti do yani mindi ti do yesiyesu na'but ti do yesiyesu ŋo na jonda riŋit ti do 'dok yani yani ti do wööwöwörö anyen ŋarakinda mugun net na i gboŋ a na'but payoyo'

ti nan tugu'uki 'börik yi konda ma kitajin na 'di'dik ns 'di'dik nagon tikinda mugun niyo' na gboŋ yuyuk tomurrk ti nana konye' pokin yi wörö wörö najo anyen tikinda rima kunu boŋ yi pirit nageleŋ

ko ŋutu worani' modong 'dek ŋutu a yesu kilo 'detilon logon a weletan jore kulo do a möju sukari lo lo'bijö do a yesu ilo ayi 'deti logon tinda do toyinga mugun nena a naron yala 'dek ti do mokemok kita na bibilia na wörö i kenisa na mökim

ye nan toyinga na'but parik i momora ko ŋutu lo loluduk a kpeji tojulin kobgoŋ nan a ti' i bgoŋ ko julin logon todinikindö nene ŋo na luduk nagon a ko den na ŋaŋarakin naṅ kuwe i gwiliŋet

kuwe na kulya na 'bijö na a 'bakan na yinga na kukuwisi ti komonye ko ko ŋote kuwe tomure na a möju na yawa naŋ wöwöröni a bulöndi

kogboŋ piöŋ naŋ 'ba tiini wini kune jonda ayaniki ka'de ka'de kega parik ayan lo moyit lo tinda moyit kulök mimiyen

a do pujö naŋ di yani ko ta mede mindi ti ta ŋare ŋar ko ŋiro ŋona tu dinyo sukulu ta ŋona bgebgelun gurusu na sondi yilo ŋiro i sukulu yu kune dinyo ta ŋona ŋarakin yilo ŋiro ko ŋo' kayit lo joŋa sukulu kulo dinyo

nan ködö yesu kinyo loŋ a koropo a ko ludweki se lo tikinda mugun niyo' na anyen gboŋ na'but

yani a na 'but i tiki na ŋiro na wini lo reregu kuru i moyit a do bubulö tikinda na ŋiro lo lakin ko do titikinda ti do deneden yani ŋiro lo yani gboŋ ko kikaŋjin muda a lepeŋ ŋona moju lo wini moju gbada

kekenakinda na koko na 'busan na sukulu ko sukulu na jonda nyo ko kekenda molu

anyen tikida mugun net na i gboŋ nago' yi mörö ko kilo ayanyan lo ko ponda kunök i mugun

jujuwesi' nagoŋ um ŋaŋarakidi i lo kayuŋänit lo a kiko logon ilo kayuŋänit ti todiniki ŋiro kulya ti kwakwadu anyen ŋiro lo kukujena ŋun a tomurek jujuwesi' kune' nagon 'ntitikin kune aa gboŋ ko julin lo'but logon a joŋadu lepeŋ i pirit naron

nan totokitaju simu i diŋit nagologiti ko nan a luŋu kode i diŋit ko nan mindi luŋgu

kudu lo jojon parik kaŋ bgoke ni i yapato bukien ŋor yapato buŋan

tengu ŋutu kulo i moka na retöjin ka'de ka'de bge ko ebola ko poliö ko tetenus kilo lo tinda do i bata nyonyo kilo

jur lo a 'dolaji i meda na metesi naŋ ti ŋerot naŋ ti 'durjö na jur

kikolin logoŋ mede niyo' na a liwaki' yi ŋutu ti jur mi kulo aa todinikindö na ŋojik yi 'durundö ki yi kiko' lo'but ko jujuwesi' na'but a ko konda na ŋo nagoŋ na'but memeta ko jur lo lo'but a jondi miret ko ŋutu' mede ni

lalayi na konisi ko dó 'yö'yu piritön soronyesi' yala lalayi na kudaraki ko do mindi yesu yala miyö na 'döti' na kaaje 'dok ta 'bulöndi' yesu na ŋakarakinda i teŋgu na 'bulötö

aaa ano'a'bit yi momora lo ŋutulu kulök kogbon ko do a momora ko ŋutulu kulök do pujö naŋ di a gayerji' gbiliŋet let lo do pujö di nene' diŋit ta ko ŋaŋarju kulya jore parik yi diŋit nagoŋ ko ta momora

ŋakinda do kikolin yi pujö na kitajin naŋ do pupuwundi neŋo na 'dit naŋ do ŋaŋarakindi mede nasu na

ŋo' lo tikinda ŋutui yo gnoke yi moka na tayipot kulo a moju na piyoŋ nagoŋ 'ba tikini wini lode' naŋ 'ba dera

piöŋ kune ko 'ba tokela ko wini a naron asan bubulo puru nake koke ni ti kata yu na kata ko kuru 'boŋ kilo kuru ko mötöji i möyit kata yu a jondi ayaniko bge ko 'bulötö ko malaria kilo 'botin ko typhoid kulo

kenda na a ŋarakinda yi meda na gboloŋ kogboŋ ŋutu lo kenda lo gbe'de gboŋ kata ko metesi' najo yi loki na gbiliŋet lonyit ko yeyeesi' na kolorok nagon nye to'durjiri mede nayit ko jur

jujuwesi i ŋarakinda na i lo ŋiro kode kilo ŋojik ko yeiyesi na'but na tinda kokobi yiyiunda na ŋo na'but nagon ko kodo konda nye anyen se bubulö luŋu a ŋojik

'n wöröji i lele jur lo asan 'n mindi pujö na taliŋ kaŋ jur yu na taliŋ 'ban 'boŋ kon yeŋ yu 'n nyobulo kenda 'n nyobulo pujö ŋo loŋ 'n mindi nye lo kuwe life ni na 'boŋ a na'but naŋ kon tu i lele jur an ti pupujö ŋo na'but an molu bulö yitö kaŋ jur yu yi to'durjö na jur niyaŋ na ko taliŋ ke ponda

a ŋo na'but na yani do gajini 'börik na do yesiyesu na'but a ko woro net i jibitalia i mateneti yala ko do 'dok tiki winiko logon ti do mate mat ti do yani mate mat kilo winikö manyen gaju ŋiro lo ponda koke'

kikolin lo tikinda nan i ga'yö na ŋo' na ŋo' naŋ ködö kokona kune nyu 'beran i diŋitan na 'but

'n turakinda piöŋ na pape i cupa kata a tindi' kwe yi moit ni i sa'yu na moit kwe kulo nye naŋ lu 'biyet loŋ kode kun rima naŋ ke runga 'börik gbe na go kune lalagu 'börik a ko kune pondi koke' ni a miyen na nu de ro'roroga 'börik kode' ko 'ba tina 'nmoju wini lo kak loŋ ŋaŋarakinda a miyena na nye yoŋga a miyen na yooyoŋg

ee 'nkata ko pusök na jujumbu na keriyart kaaŋ asan ko kulo tokujö parik kuya na mokim kuya ti 'depa na mede kuya ti kenda kuya ti jur losu nye na tikinda 'ngboŋ ko pusök yi jujumbu

ŋutu kaŋ do pujo naŋ di yani ŋutu kule kata logon ponda i ŋarakinda na kilo ŋojik loŋ kodo mindi tu sukulu kulo do pujo naŋ di kulo poonda ko ŋariesi ti bukan kulo ponda ko ŋariesi naŋ di 'n rorop lo ŋiro i sukulu a do puji di ŋiro lo lu ko kendi kenda kasu bgoke yu

i lor ni um konda kita geleng na todindá na ŋojik a nan kondi kitajin ti mede kadekade naŋ i lukata na mede niyo